<hesitation> Dikan'zen̈y amy ny tan̈y an̈abon̈abo an̈y zen̈y i ran̈o io mandevy tsendriky ziska san degre zen̈y zen̈y tsy haiko, tsy haiko ten̈a anton̈y zen̈y. Tsy takatro zen̈y, zen̈y zen̈y zah vao naharen̈y zen̈y koa nian̈y dia, tsy haiko tsara.